بنجيب الإبرة بن- بندخل <hesitation> فيها <hesitation> الخيط. بنربط طرفها عدل. <hesitation> بنجيب القميص بن- بنوضع الزر في محله الصحيح. بنبدأ ندخل ال- الابرة. تمسك القميص والزر نفسه نبدأ نساويها نكرر هذي القصة اكثر من مرة. لين يمسك <hesitation> عدل بال-بالقميص.